Ave, pos l'açuca vien dela sacarosa, que sal dela caña d'açuca o tamién dela remolacha. Se tritula sea la que sea i essi çugu que sal pos se calienta pa espurechá-lu. Alogu se dexa paque se quei más cachúu. I endispués al meneá-lu pos ya quean los cristalis del'açuca. Quantu menus refiná estea pos mejol peru, en general, tenemus de gastal menus açuca dela que comemus porque mu güena no es.